देखो सा हुकूम एडी बात हवा के आज कल रा मनक अलग अलग पकड़ रै अलमार्या बनावणे चावा है। कोई कपड़ा राखण और कोई पैसा राखण और कोई जरूरी सामान हेगो आज कल तो अलमारी रो उपयोग बौत ज्यादा हवा है।